لما بشترك ف مسابقات بقرأ كتب كتير اذا كات مسابقة قراءة ف فمرة اشتركت ف مسابقة وقرأت خمسين كتاب ف شهر ف كنت مبسوطة من نفسي جدا ، عموما أنا بحب الكتب وممكن يعني ف خلال السنة أقرألي عشر كتب كده أو تسعة يعني <hesitation> لكن <hesitation> ف خلال حياتي أنا ممكن أكون قرأت أكتر من ميتين كتاب أو حتى ممكن تلتميت كتاب